o kogo nyi eni, o gganon be kollegal asi wa ke an ko bo wewa broosh be toot pest se top ba, then se o ggan nyi e man, o gga be broosh then se wa ilan di an wusba hundu koman, ase to le labi